Mëdyëbë dun i'ixpë myajanty nebia dun minëyën më dun minëyën nebya yë tsa'andë ti'i kyëxpë në ko'o je du ma'a iabëtsëmëy pues jue jedun në ko'o je dun t'siusëp wyësëp fue dun este xa'a xa'akokap wyadap yë porque më'ëk mëjk jue yë myëdë mëjk je mëyëko'opëdun në ko'o jedun këxë nëtyo'otë tyëkë'ëp në ko'o jedun pakia nyadëkëp kudëkep je na'ak dun ji'ib myëdpë pa'adyë dun i'ix yë dun mas jue mas majandyë yë tsa'andë omya mëj yë pyasëmëy omya oy jue jo'oty ujt'sotë o t'sabak omya a'ax yë nya'ayudy oy tyabajë jadun ech dun i'ixa yë tsa'andë majandyë.